ʻAe. Hiki ke hauʻoli inā lako ke kālā iā ʻoe. I kēia <hesitation> wā, kēia au nō hoʻi, he mea nui ke kālā, no ka mea loaʻa nā pila e kākoʻo ai ka nohona kanaka maʻamau. Me ka ʻole o ke kālā, ʻaʻole hiki ke uku i ia mau pila. E laʻa me ka uila, ka wai, a me ka hale.